احسن اكون ممثل مشهور، ما اكون رقاصة، يعني احنا في <hesitation> دينا الرقيص يعني <hesitation> ما محبوب كدي يعني، ما سمح، لكن الممثل سميح بخلي الناس يكونوا مبسوطين بضحك الناس بكونو متابعين طوالي، يعني.